Kôa fa mekimeky zen̈y amy ny maraindrain̈y in̈y, mila mihina sakafo ara-pahasalaman̈a. Ninakà zen̈y, safidinakà zen̈y mivànga môfo tronsì ely fo, avô man̈ano mangala antody atao œiof sior plà in̈y fo zen̈y, in̈y malaky vita abôkà eo mihina iaorty na migiaka ronona, efa pare edy.